Sisi ira eren ti oton nu ghan gba se kere, ina eren ti a gba, re ulieko ti agba re ulieko ni owowo mo kase ni uso gba mu ni esete gba mu gba ghan gba re ulieko ti a wa je ninoron, aghan ma je kuro, eroso we mo me re obon, ugbo kan ni odon ni ti oton ghan gba kere, owun wo gba ka ra eroso, di mo ka gbe esi so si si inoli, ekpo-isague keren, iteri di emi ka se osusu ro so ama kpen ni ulieko ti mo kete tai urun ni iken gbuwa ni uwe, aghan ma kpen ewo gbe eroso gba mu gbe mi esiso okan <hesitation> ekpo-isa ngue, <hesitation> tin tomatoes, maggi, uwangue, then mo ka ne urun ni inoli, so mo ma fe se eroso we, stao we, eroso ti a fry ogolo minu bri tomatoes minu owun mo ka ra, mo ma re obon o ma se eran owun oghan fe lo, a ka ra eran, oka le wun mo ma re obon mo ma ra eran kuro mo ka wa, mo ka gue pere, mo ka gue pot di me si ko ni noron, mo ma fe le mo ka re ututa eroso ekpo gbe oma ghan mo ka ru gba da oyibo ra ututa mo ma ra kuro, wo wa mu wa ni luo li, ti eja gbigbe mo ka lo biri ide so ide we mo ina se kuro origho ro, mo ka lo bi gbado yibo we biri ututa. eroso we mo ma gbe ni una o ma gboron, mo ka gbe si ale, mo ka boro, mo ma gue gba boro kuro, mo ka ni <hesitation> esete miren, then mo ka gba pot mi mo ma gue kuro, mo ka mu ni una o ma gbo, pot wa wo ka da ekpo hi, wo ma da ekpo ni da ni wo ma da ekpo ni da ni <noise> wo mada ni, wo ka den kekere, wo ma den, wo ma ri gih o wino gbe ren wo ka da omi ni, wo ma da omi ni wo ka mu ide we ni, wo wa mu ide ni biri kaka te mi se, ira bobo eja mo wa se gba da ni, mo ka de e mo ma dee, omi we ma gboron o ma jolo gboron ni ara dede, mo ka funo mo ka fun <hesitation> pot we no da eroso we ni, mo ma da ni kuro ira bobo mo ka ne esin, esin mo ka mu ni, ira bobo mo ka ra keren, mo ka gba se keren mo ma se kuro mo ka da dede mo ka jirin, mo ma jirin kuro <noise> mo ka de ewo we mo ma din ewo we then ira mato oje we ma jina, awa gbeni ro ubo dede keren, o ma jina, o kagbe si a ma gbe si mo ka gha gbe oma ghan aghan ma je kuro tienre je, aghan fe re ulieko we. Then mo laa mu ni esete tie tie tiemi ikene kun ka gba toro aghan ka mu ni, a ka mu ololo tie ti o si water bottle aka mu omi ni awa gba gba re ulieko ama re ulieko kuro <hesitation> ni owowo ama re kuro ni owowo then di aghan ee si jubo wa, eren mo ra gharo o gedeyibo ti emi ka glo ro, mo re gba ghoro gba wa ren but kpi eyijala mo gbe se oje <hesitation> saturday eyijala tie mo ma re obon maka ri teri otan ghan, aka jolo fe ofo igbagba ofofo, so igbagba ofofo we <hesitation> mo ka re obon ni ejijala tie mo kara ikan ranbo, mo kara imekpe, mo ka ra idibi, mo ka ra <hesitation> eja, mo ka ra ide saghoro, mo ka ra idimefun, mo ma ra ko urun ghan we wa, di emi <hesitation> mo ka ra ogolo, mo ra atariko mo ra iregeje, mo ka ra umeni teri mo ka jolo fe ofo umeni ni igbagba ofofo, mo ka ra <noise> umeni mo ka <hesitation> ka ra beletietie then <hesitation> <noise> ma ka ra ni so mo ma wa. Atanko <hesitation> egidije, atariko ighereje, iwo, anulo, iyanghan tiemi ranghan we ka se mo ka kpaa wo we o ma se meejo <hesitation> mo felo mo, mo ka ranran meeren, mo ka ranran gba ko dede ni ara gba lo, mo malo kuro bi atariko biri ighereje we mo ma lo aghan dede, mo ma ran kuro biri ogolo we ma lo kuro ino ka dani ewo re mi gba fe se oje we, de mee si da ni mo gue ewo we pere mo ka dani, mo ka da omi ni mo ma da omi ni ka da tu yo nini pot omiren teri ate ro iyonghan <hesitation> ogolo we bobo ee ka rini ale ro wo ka yo, wo ma yo kuri then mo ma yo kuro ni pot omiren then bele tietie we ti emi te mu ni oje we mo ka tabu ni omi mo ka <hesitation> yo gbe gba mu ni oje beleti etie, bele tietie biri orugbo gbigbe but ee se orugbo ti ye o wa ka yoo teri idibi we o ka jolo neghen then wo ma se kuro, esen idibi we, wo ka lo. Origho ide we biri origho biri ideine fun biri origho eja we wo ka lo, wo ka yo. Keren wo kayo omiro mo ka mu ni ino oje we, <hesitation> esen esen idibi we kporo kporo we mo gba kuro then tie tie ti o wino mo ka ko o sono teri ira iyemi kporo ti ose ni eju mi, owun mo se, esen ro tietie we o ka kani ulo wo ka lo mo ma lo kuro mo ka yo o mo ka da ani ni omi ro we ti emi yo gbe we mo ka da ni oje we mo kagbe ni una wo magbee ni una, gbegbe mo ka mu gbagbe we, moka gbe ni una, mo gba gbe ni una then, umeni we, ukumeni we, mo ka gue e mo ka gbe so ni oje we <hesitation> idibi we ti emi ko ni we then, moka ko idibi we ni mo wa ko idibi ni, idimefun owun biri ide saghoro we mo ka gue ghan ni, mo ka de oje we oje we ma ne gboron tori mo ka jolo lo kpomo, mo kalo eran, o omase eran mofe lo eran we keren mo ka le, mo ka ko ni oje we ira ti mi e ne eran ti mo fe lo, gin kpomo wo mu keren. Oje we ma gboron mo ka ko kpomo we nii, mo ka ka eja mi ni mo ka datu dee mo ma dee oma da se, oma gboron ni ara mo ka mu maggi biri uvangue nii mo ma mu uwangue nii, ewnuo ma ma giri oje we diahake kere do gba jina mo kaa da iken ranbo muni ikun ranbo we mee ka jedi o jiha ju, mo ma just da iken ranbo we ni ee ka to ira, ee kato useju gege mo ka mu imekpe mi mu ni, oma da se keke re mo ka just gbe si then mo wa gbe si mo ka a gun usin, mo ka se egun obobo bhen egun obobo we egun obobo we wo ma egun obobo we wo ma be ataan we, wo ma da be ataan ee kuro, wo ma o ma gbe ekpikpo we kuri araro kuro, wo wari urun dundun ti o se eme ni egbe lemeji ro, wo ka gba kuro ino ti wo be, theny wo ka se wo gbe e ni una o ma jina kuro wo ka mu egere, wo ka lo biri egere, wo kalo kekeke wo ka gwo o ma guo kuro urun ti wo gun wo ka gbe ni.

So, keke eyen we gba ji nao lo ogolo mi ren, ogolo mi, atariko, ighe reje, utata mo kalo aghan mo ma lo aghan kuro oje we <hesitation> eyen we ma fo eyen we teri ewo meji mo ka lo, mo ma fo eyen we ni ewo okan, mo ma fe gbe e ni eso di mee sigbe ni una, mo ka datu yoo teri eju eyen we ira eren ti mo gba no fo o ka si, so ira eren ti uwo gba da ni ewe okene mo ma mo da ni okeeji wo wa ri urun dundun orun re se eju eyen ni ale <hesitation> ewo we so ira ren wo wa da a sono teri woyo ti wo fe gbe nino ren tie tio si bogho ni ale use <hesitation> urun dundun owun re se eju eyen we wari ni ale ewo we, wo kada gbee sono, ti wo yo gbe we omo gidje ti woo yo gbe we wo ka gbe ni una, iso ka da ogolo re ti wo lo <noise> biri ututa biri atariko biri ighereje wo ka gbe ni una then beletietie biri orugbo tie wo ka tabu kpe o gege tori ibu tio winoghon oma si ibu wo wa just se, wo ka gba ewo gba yoo wo ka ko ni oje we, wo ma da ko ni oje we omeniren wo ka gue ke ren. Mo kar gbe so ni o ma se ti eja mimi eja mimi ise ti wo gba rawa wo ka yoo biri omi gbigbo ome se ubo ti wo kele fe mu idibi ni idibi we keren esen idibi tie tie we wa kpe lo keren gba yo keren gba yo omi ro gba mu nu oje we o ma se ubo ti wo kelelo ide saghoro mimi wo ma bo kuro ide soghoro origho ro we malo keren wo ma lo keren wa yoo oini ro we ti wo yo gbe we wo wa da ni omi eyen we dede we gbe ide we wada ni oje we ni iyonghon so, wowa di ọjẹ we ma jọlọ gboron wo wa rii o wa gboron wo gbe mi ro wa gbe mi ro emi ro malefun so eja we ti wo yo we, wo wa jolo gue di we si wa ko ni oje we wo ma ri gin omi oje jolo re ale ti wo fēē, wo wa ko eja re nii wo wa mu maggi ni, gba mu uueengue tie ni di o ma don ro kamu, wo kase, wo ma ne̱ ututa tiē wo ka re ni wo ka dē ni useju gege woka gbē ṣi.